कुकुर अपना मालिक ते पहली ते प्यार से भोक्दु ची वे ते देखि ते पूँछ हिलांदु फिर वे पर वे मेथी बैठीं जम्प मरिकी बहुत जन्मप मरी मरी की बहुत वे पर देखुंदू की में ते पकड़ा भाई में ते पकड़ा और पकड़ के मालिक वे ते पकडु तब खुद वे ते जम्प मार्दु